Aj lojk ni kit aj lojk nat poos aj loojk nikansa ajloj ñaqueita ajloj naraasha najloj queste nambo y aloj najpos